په ټوله نړۍ کې کیداس سي د اوه زره نه تر لس زره، ا، زبې څې مختلف خلک پې خبرې کوي موجودې وي.